<noise> أول شي لازم تحدد المكان اللي تبي ثعلق فيه اللوحة، بعدين تستخدم ميزان علشان تتأكد من <hesitation> أن اللوحة مستوية تحط مسمارين، أو براغي في الحائط وذ ما ثبت تذق الحائط تقدر تستخدم دبابيس حائطية، بعدين تعلج اللوحة على المسمار، أو البراغي واتأكد أنها متوازنة وتناسب المكان.